مرات هكذ ومرات هكذ يعني اذا ويحد يحكي مع نفسو بالماضي اكيد غاح مثلا يحكي مع نفسو يقلا اش تعمل بينما اذا حكا مع نفسو بالمستقبل غاح يعغف منا هو اش لازم هو يعمل فاعتقد الاثنين اغيدم يكونون سوا ما اغيد لا هاي ولا هاي وحدي منم يعني اغيدم اثنيناتم سوا